Bñeg be, ño ndi mbúutada ma gí ngi bñeg. Ndi nto yaa mo byuusi, hinan yaa bsangala, unan yaa breege, bari uyaa breegi njete mboli bigolla nge bhúr. Bingi byaa mo breegi ɓame, ndu uyaa mo be, unan yaa ngi túlugtulug, unan yaa ngi bseysey, unan yaa ngi blimbiri ŧeeli ma húrim bo mdéeyi gbii gsoonj. Itinan yaa wédim bi ma. Boli ma itinan yaa ngi fmbii fi ma fŧuuti femuwbe. Ndu unúmtibi, umadab túmna a bbot gantu utuu ɓéŧi, ndu utúm wi a bbot utinan ɓéŧi wédi uñúw diindi ma, usów, unan bijéd unanbi súula, unan súuli wédu uñúw ma a bboti ma. Ndu usúuli wédi uñúw ma a bboti ma, unanbi ɓuw. Ndu uɓuw mo bgi gúul mo njali mo ubiiŧam bo uɓéŧibi ɓéŧni. Unanwi ñaa mbúuta ma anan siigi.